Izy io koa ma zen̈y arakaraka fiara vangain-ten̈a fo karà ohatra malaza amizô baka starekisa koa fa vô amin̈any io misy alafo ndrô desan miliôn defran àby Fa misy ndraiky rehefa okazion àby in̈y amban̈nimban̈iny zen̈y fo ankoatra ny zen̈y tsy azoko honon̈o feky tsarabe ai.